Ndikkinami babal jei mari leddeeji haakooji malla ndiyam jei takle Allah dow mi yaha mi waala haa hotel woonde ngam hotel kala ko woni totton fuu komi andi on, Amma babal woondedo wawan nafa mi masin.